देखा जाए तो भाषा और विचार एक नहीं होयल। भाषा एक दुसर से बात करे बर होयल। विचार मानसिक रूप से सोच है । अलग अलग मानो वैज्ञानिकों एकर ऊपर अलग अलग सिद्धांत देहिन है। शोध के मुताबिक विचार भाषा से पहले आएल। भाषा और विचार के अलग अलग नैतिकता है।